Ràha nitranga tamin-drô Italia àby io, ta-Italia tao zen̈y nisy resaka ampira romain zen̈y. Zen̈y, avy iô <hesitation> irô zen̈y ten̈a nan̈ana sivilizasion-drô zen̈y irô tamin'ny tantara. Zen̈y koà zen̈y anisan'ny ten̈a ny azoko hon̈ono tsara.